Efa nisy fikarohana maro izany an, momba an'io resaka pestisida io na hoe fanafody mamono bibikely ireny. <hesitation> Izy io izany an, misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao. Dia raha ohatra jerena izany an, amin'ny fotoana lavalava, raha ohatra hoe te- tianao tsy tsy hahazo aretina maro na hoe hamindra aretina mitaiza amin'ny zanakao, aleo ilay biolojika lafolafo no vidiana.